मुलाई यो असिनाका बारेमा सुच्दाखेरी यो एक शक्त्तीशाली अच्चमैको प्राकृतिक घटना हो जसो लाग्दो छ । घटना किन हो जसो लाग्दो छ भन्यापछी यिनले जब आउदो छ यो मेग हावासंग मिस्सिखेर आउदो छ यिनले आयापछि हाम्रा वरीपरीका वातावरणलाई झिक्कै झिक्कै असर गर्याको मुईले धेक्याकी छु । जसै हाम्रो खेतिबालि धान गौउ मकै कोद्या यसायसा कुणा पाक्न लाग्याका बेला यो आउदो छ । यिनले त्यो सप्पै झाणीखेर लिदो छ रे <hesitation> हाम्लाई खान्या कुणामा हाम्लाई भोकमरीको झिक्कै समस्या पन हुदो छ । यसा झिक्कै घटनाहरु चाइ यै असिनापानिले घटायाको मुइले धेक्याकी छु । यो जब आउदो छ यले राम्णो त कइल्यै गर्याको धेक्याकी छैन यैसंग अमुइले नजिकबाटी महशुस पन गर्याकी छु । यैलाई नजिकबाटी धेक्याकी पन छु । यो आयापछी हाम्रा वरीपरीका वातावरणलाई ज्या पन छन फलफुल देखी लिएर सब्बैलाई झाणीखेर लिदो छ । त्यो कै मौसम अनुसार हुदो छ हुदा त जतिखेर अकैको मौसम हुदो छ यो त्यैतक आइखेर एल्लै ति झाणीखेर हाम्रो भोकमरी देखी हाम्लाई झिक्कै झिक्कै समस्या बनायाका चाइ मुईले धेक्याकी छु ।